Mginn or c̲h̲ixkwaꞌ lidz tipta lëꞌ man sia stsëꞌ bel bel bols, bel gix guꞌn sdzalda lo man c̲h̲ey man sia man tipta nter dze xka kë man dziꞌn stsëꞌ man belkwaꞌn par ic̲h̲ixkwaꞌ man lidz man diꞌt diꞌt be lëdna gap man ngow, diꞌt nak diꞌt xgu man xipchaꞌs man nak este lay yu o lo yag, ga tipta lëꞌ man zixi belë bel belkwaꞌn guꞌn sdzalna man ney man kon c̲h̲ow man, man sia c̲h̲ixkwaꞌ lidz man.